Bara tea nahu tena komana tea nahu a fried rice na paku vonaenei. Nona komanom teo peho packet rice enana gono enom a peha cup oil ena repa komane tea sosopene, erau hihiva vai ena repa koma ninao a rice ena vevete vai e, ne vevete- vevete- veverete vakavara bena tara venei pa mix vamata mibono oil, cooking oil, okay ena repa tei ena va enapa va tei vae vuvu o black sauce ei, ena repa vavete mix vakavava viori, vevete vakavara riori, meo tei vai nao na repa vakopa vaha sihum ena gono vaha a cup ruene, kukau a cup ruene ne pa koma vaha ne, ena kokopo vai, kokopo vai na ovepa gonono komana, gonono vakavava mahaka vai, ena pa pepe ve a capsicum, ena pa pepe ve tulip ge a sausage ama si kaen bona. Ena pepe vai riori onion ama mihu ingredients va tebona orait ena koma vai ne komana rice topa mahaka vaevuru eue repa vevete- vevete- vevete be, tavevete vakavara ore pa mix vakavara erau ena vatei vai e, ena repa sue redi vai tea ann. Ena kanakana vai teo perete kou, kanakana vai e ovei pa redi vo tea ann, eve a hanan to paku nom na bona fried rice to vamamana nasu nom na to mahunahu vavaha minom ne, tena komana, to nahu vavaha minom na a fried rice, evei to sue nasu nom nai. Eve koa.